Au hi tao au faibabongin ndia saat au nai uma terus au kumpul no au inamang au keluarganga ma au nanong al ami basa-basa nai uma terus ami mi'abersama, Pokoknya ami menikmati faibabongik londiak Leo ta harus yang mewah- mewah intinya harus au bakumpul no au inamang no au nanong anang laiesak nai uma sendiri.